Eh! Ti naru sa beridadi ca mi potta mortificazioi. Poitta primu, no tenia custu e non di tenedia de custas carrozzellas ca m'anti giau immoi e timmu po no arrui. Chi no, de primu circollau. Andau a campu santu, andau a cresai. No iscocciau a nisciunusu. Commu mi toccada, chi no m'accumppangianta non faidi, ca timmu! Poitta chi arrù mi torru a segai su femore. E quindi seu mabi pigada po cussu. Chi nou, già mi pozzu spostai ancora ma esti ca timmu po cussu.